Han ña jan ta na hunnn. ña comida jan ña kuchina pues, ho o on. kuchina ho o on. adria nania jan ho o on. iin caldo jan na kadana, ta na koño tichi'i, anria naniti na koño ho o on. hu u un. nrichí, ho o on. ti chiki, ho o on. chayote jan, ho o on. hí nida nó ña ñakayutuna ho o on. jan riego jan tá ovaña ña jan u'ña kuxhina jan ña para xaña na nanena fuerzana tu iin, i iin caldo ñá hu koño nridá ho o on. ña kayutuna campo jan nrichí na ha a an. ti chiki ná ha o on zanahoria na osea nidajan.